Tasow nyamugo luggudum je mari mabbode, kanjum bedo wata nyamdu ko nandi be marori ko nyamdu butaali ha nder mai ngam do joga guldum masin, to be wati nyamdu ha nder mai fewata sam. Don tasow nyamugo yajjudum kanjum Bo bedo wata nyamdu irin ko nandi haako bokko, haako kabije, haako ayoyo be haako baskoje. Tasow yajjudum do fewna nyamdu lau, ngam mai to goddo yidi nyamdu mako fewa be lau sai wata nder tasow yajjudum.